Faa loonna kaddule faa laaɓa faa nanngondira. <hesitation> ɗun nii jon kaa woni ko ɗun moƴƴiniraa. Ɗun ɗun faandoraa. <hesitation> Banngal anndal an min ka, ɗun woni ko mbiyammi e ko cifotoomi hen. Ayyo.